Ko katsin lanigi. katsin lanigi ta makum i lamna. Ko katsin lan nuanigi tra <hesitation> man han- man han te hrena lam e ka hobto num tra toa- a toa makum <hesitation> ko katsin lan nuanigi fiji. Katsin la nigi tra han tum traha ko katsin longlo wengi te mar kuma weren na te mar tapa weren nate mar lu meren a palau na te mar hasobu weren. Kue ngil ngilin longlo ble nigi te mar kuma weren. Kue tsitsi tu nenaga kona ka non tra makum. Tsin yati singi te mar nana weren. na te yati we nuguku e rhena i hana pacific moka? Kue ngilin yati traha rhena lam e kama tra tua makum bte hrena ko tsin yati sinigi temar sani weren. Hena ko ranga hakpa gle,"temar kuma weren."Ko katsin mar kuma si wonigi taren. ko longlon toa nigi nate mar sani weren ta mar sani weren. ko katsin yati katsin sani sinigi te mar sani weren traha lam e kama tra toa makum. Ko yantuen tsine nigi ko tra- tra nigi traman <hesitation> aman nam- nami te tra tren mulam. Aku e has- hasaghoenga toa poata ako na mas tubtu nigi nontra makum rke bakte yati hanigen toa nigi. Akue yati tun nigi pal yasa kbe rhena kona mas tubtu tina bte yati bubute nigi a ni totoa taren. te mar ka weren i hanahan taren